Ke nguana <hesitation> arroz, kadi nrodona nruxbii no'a, dadakena déen, déen dakena nruyena nruyenona ta kidava'ana nruchii no'o xhin arroz, té que adinro nreuyuná kó kidonguana arroz té xhin atolé tá kená azucar tá ké kuá.